Nswak-a̱ku̱tat bu a̱tu̱yring, nswak-a̱ku̱tat bu a̱nu̱nai, nswak-a̱ku̱tat bu a̱kumbvuyring, nswak-a̱tu̱yring, nswak-atu̱yring bu a̱yring, nswak-atu̱yring bu a̱hwa, nswak-atu̱yring bu atat, nswak-atu̱yring bu a̱naai, nswak-atu̱yring bu a̱pfon, nswak-atu̱yring bu a̱h-ku̱tt, nswak-atu̱yring bu a̱nunai, nswak-atu̱yring bu a̱kumbvuyring, nswak-a̱nu̱nai, nswak-anu̱nai bu a̱yring, nswak-anu̱nai bu a̱hwa, nswak-anu̱nai bu a̱tat, nswak-anu̱nai bu a̱naai, nswak-anu̱nai bu a̱pfon, nswak-anu̱nai bu a̱ku̱tat, nswak-anu̱nai bu a̱tu̱yring, nswak-anu̱nai bu a̱nu̱nai, nswak-anu̱nai bu a̱kumbvuyring, nswak-a̱kumbvuyring, nswak-akumbvuyring bu a̱yring, nswak-akumbvuyring bu a̱hwa, nswak-akumbvuyring bu a̱tat, nswak-akumbvuyring bu a̱naai, nswak-akumbvuyring bu a̱pfon, nswak-akumbvuyring bu a̱ku̱tat, nswak-akumbvuyring bu a̱tu̱yring, nswak-akumbvuyring bu a̱nu̱nai, nswak-akumbvuyring bu akumbvuyring <hesitation> cci, <noise> cci bu a̱yring, cci bu a̱hwa, cci bu a̱tat, cci bu a̱naai, cci bu a̱pfon, cci bu a̱ku̱tat, cci bu a̱tu̱yring, cci bu a̱nu̱nai, cci bu a̱kumbvuyring, cci bu swak, cci bu swak bu a̱yring, cci bu swak bu ahwa, cci bu swak bu atat, cci bu swak bu a̱naai, cci bu swak bu a̱pfon, cci bu swak bu a̱kʉtat, cci bu Swak bu a̱tu̱yring, cci bu swak bu a̱nu̱nai, cci bu swak bu a̱kumbvuyring, cci bu nswak-nhwa, cci bu nswak nhwa bu a̱yring, cci bu nswak nhwa bu a̱hwa, cci bu nswak nhwa bu atat, cci bu nswak nhwa bu a̱naai, cci bu nswak nhwa bu a̱pfon, cci bu nswak nhwa bu a̱ku̱tat, cci bu nswak nhwa bu a̱tu̱yring, cci bu nswak nhwa bu a̱nu̱nai, cci bu nswak nhwa bu a̱kumbvyring, cci bu nswak ntat, cci bu nswak ntat bu a̱yring, cci bu nswak ntat bu a̱hwa, cci bu nswak ntat bu a̱tat, cci bu nswak ntat bu anaai, cci bu nswak ntat bu a̱pfon, cci bu nswak ntat bu akutat, cci bu nswak ntat bu atu̱yring, cci bu nswak ntat bu a̱nu̱nai, cci bu nswak ntat bu a̱kumbvuyring, cci bu nswak nnaai, cci bu nswak-nnaai bu a̱yring cci bu nswak-nnaai bu a̱hwa, cci bu nswak-nnaai bu atat, cci bu nswak-nnaai bu a̱pfon, cci bu nswak-nnaai bu a̱ku̱tat, cci bu nswak-nnaai bu atu̱yring, cci bu nswak-nnaai bu a̱nunai, cci bu nswak-nnaai bu a̱kumbvuyring, cci bu nswak npfon, cci bu nswak-npfon bu ayring, cci bu nswak-npfon bu a̱hwa, cci bu nswak-npfon bu a̱hwa, cci bu nswak-npfon bu a̱tat, cci bu nswak-npfon bu a̱pfon, cci bu nswak-npfon bu a̱ku̱tat, cci bu nswak-npfon bu a̱tu̱yring, cci bu nswak-npfon bu a̱nu̱nai, cci bu nswak-npfon bu a̱kumbvuyring, cci bu nswak a̱ku̱tat, cci bu nswak-a̱ku̱tat bu a̱yring, cci bu nswak-a̱ku̱tat bu a̱hwa, cci bu nswak-a̱ku̱tat bu a̱tat, cci bu nswak-a̱ku̱tat bu anaai, cci bu nswak-a̱ku̱tat bu a̱pfon

Cci-swa bu nswak nhwa bu a̱yring, cci-swa bu nswak nhwa bu a̱hwa, cci-swa bu nswak nhwa bu a̱tat, cci-swa bu nswak nhwa bu a̱naai, cci-swa bu nswak nhwa bu a̱pfon, cci-swa bu nswak nhwa bu a̱ku̱tat, cci-swa bu nswak nhwa bu a̱tu̱yring, cci-swa bu nswak nhwa bu a̱nu̱nai, cci-swa bu nswak nhwa bu a̱kumbvuyring, cci-swa bu nswak ntat, cci-swa bu nswak ntat bu a̱yring, cci-swa bu nswak ntat bu a̱hwa, cci-swa bu nswak ntat bu a̱tat, cci-swa bu nswak ntat bu a̱nai, cci-swa bu nswak ntat bu a̱pfon, cci-swa bu nswak ntat bu a̱ku̱tat, cci-swa bu nswak ntat bu a̱tu̱yring, cci-swa bu nswak ntat bu a̱nu̱nai, cci-swa bu nswak ntat bu a̱kumbvuyring, cci-swa bu nswak nnaai, cci-swa bu nswak nnaai bu a̱yring, cci-swa bu nswak nnaai bu ahwa, cci-swa bu nswak nnaai bu a̱tat, cci-swa bu nswak nnaai bu a̱naai, cci-swa bu nswak nnaai bu a̱pfon, cci-swa bu nswak nnaai bu a̱ku̱tat, cci-swa bu nswak nnaai bu a̱tu̱yring, cci-swa bu nswak nnaai bu a̱nu̱nai, cci-swa bu nswak nnaai bu a̱kumbvuyring, cci-swa bu nswak npfon.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

Cci-nyyai bu nswak nhwa bu a̱hwa, cci-nyyai bu nswak nhwa bu a̱tat, cci-nyyai bu nswak nhwa bu a̱naai, cci-nyyai bu nswak nhwa bu a̱pfon, cci-nyyai bu nswak nhwa bu a̱ku̱tat, cci-nyyai bu nswak nhwa bu a̱tu̱yring, cci-nyyai bu nswak nhwa bu a̱nu̱nai, cci-nyyai bu nswak nhwa bu a̱kumbvuyring, cci-nyya bu nswak ntat, cci-nyyai bu nswak ntat bu a̱yring, cci-nyyai bu nswak ntat bu a̱hwa, cci-nyyai bu nswak ntat bu a̱tat, cci-nyyai bu nswak ntat bu a̱naai, cci-nyyai bu nswak ntat bu a̱pfon, cci-nyyai bu nswak ntat bu a̱ku̱tat, cci-nyyai bu nswak ntat bu a̱tu̱yring, cci-nyyai bu nswak ntat bu a̱nu̱nai, cci-nyyai bu nswak ntat bu a̱kumbvuyring, cci-nyya bu nswak-nnaai, cci-nyyai bu nswak-nnaai bu a̱yring, cci-nyyai bu nswak-nnaai bu a̱hwa, cci-nyyai bu nswak-nnaai bu a̱tat, cci-nyyai bu nswak-nnaai bu a̱naai, cci-nyyai bu nswak-nnaai bu a̱pfon, cci-nyyai bu nswak-nnaai bu a̱ku̱tat, cci-nyyai bu nswak-nnaai bu a̱tu̱yring, cci-nyyai bu nswak-nnaai bu a̱nu̱nai, cci-nyyai bu nswak-nnaai bu a̱kumbvuyring, cci-nyyai bu nswak npfon.